Ina ɗuwa da kor na, und na se fafal ŋguɗufe fafal ŋguɗufe tuf ka ŋguɗuf na ɗughwana, ko ne monka ŋ ndzuka ɗa ka na na, se faka ŋguɗuf ŋ-huɗe, fafal ŋguɗufuŋ huɗ na da dzov ka ndzuka ɗughwana. Duk ina munka haka tuf ŋguɗuf wa, ko na cuhur nda marakwa ko na cuhura ndə uzhinha ka ko na cuhura nda melha ka haka tof ŋguɗufuŋ huɗu na ha bəga da kəlanatats wa ŋguɗufuŋ huɗ na, eh naah sluw ya, eh sluw ya ŋ ghva munda ehh ŋ sasəna ka yada da cuhurka nda dada da monka ina ndets na, da sən ka zəɗukine, ŋ sənaka yada da mog ka slana ndets wa, da sənka <hesitation> mankwine, ŋguɗufun huɗe <hesitation> alla siɗi səna haŋ cuhura nda unda na <hesitation> wahalin wa, cuhura nda un kana, ko naa uzhina hiya kona murkwumbagha ya ko gəragh ya sasəna ka ina kol haŋ ɗowa, sasəna nahaŋ guleŋ ina kor ka ɗowa kagha, sasəna ka ina kol hay ɗowa na, uzhina ghiya ŋ-ŋ ina kor han ɗowe mankwa bewa, ɗa-ɗaba gwaɗa taghaye, ŋ inna ɗow hay na mankwa ya, atəef hagaa vəla taka gwaɗa ɗughwana da kəlghaŋe. Ŋ nde ŋguɗufuŋ huɗe daɗob ka na, ha ka da dzov ndzuka ɗughwanu, ko na markwambagha cuhuraka ndets mahga ma se tof ka ŋguɗufuŋ huɗ bew na, ko ne magal ghəɗika ah dze-da-dzə ka, aah həm ka da kor gwaɗ ndets wa, ah, ghəzle da ghəzi ka, keghe da sən ka zəɗuka ndzuki se faka ŋfuɗufuŋ huɗi ɗamabka t'utakaŋ mdiya naghabka tukuna eh-eh na-na mog, nəghab ka ina monəts na ina mogəts na <hesitation> ŋ ina mogəts na nəməŋ ga ina monəts na, ŋ na nda hankaline mogətse, ah ŋga <hesitation> ŋga badzanu ŋguɗufuŋ huɗe mogətse ah ŋ-ga ŋga <hesitation> ŋ sənab tse mog tse-da-da cumka ŋ fafa ka ŋguɗufuŋ huɗi, tsamab-tsa-maka, inde ina mog ina mogəts na, ŋga don ŋga don badzanu ŋguɗufun huɗe mog tse, gu da kəl mak t'da kəl mak t'gu-gu-gu-gu da kəl mak gwaɗ ngane da vla laŋ mbataŋe guda kəl mak gwaɗ ŋgane da vla lambaata ŋe kəekəla ka gwaɗ ŋgane da le lamba taghaŋe lambataŋ da cuhurata ŋ cacuhara lamba taŋ na gu da kor mahaŋ mak nde tse da hog la, ne monka vana ne ina mon ka nana mankwa, eh vaya be ndzok wa ndzuka ɗakana na vaya bewa eh vaya ndzuka, vaye da mon ka ndzuka, vaya kag dada muŋe, vaya kag dada muŋ, kag dada muŋ na maga vaya metse, kag dada muŋ na maga vaya metse vaye da korel ndetse mamaya-maya məna na dzagha daŋ makon metse Lala daŋ makon metse, ŋ undar rha tse, lala daŋ makon mets na həm ba da mon ta ya wa, ne vəla na ta yi, ŋguɗufun huɗagh ya ma dzab-dza ka fa, ma dzab vəl dza ɓlaŋ-t-ɓla ka, rəl dza dza-t'dza ka vəl dza, p'sla na t'p'sla ka nda ghana ille, ne ndzuka ŋguɗufuŋ huɗi ŋguɗufuŋ huɗ na ina yua se ɗaba-ɗaba kan haŋkale ŋ ɗaba-ɗabakan haŋkal na, da sənka zəɗuki ne ŋ da sənka zəɗukini ko na ndu uzhinagh ŋgana, ko ri ndaga ko ko ndu zhinah uzhina yaka ma, ŋ haka ɗabata ŋ nde-ŋ nde ko ne da mog ghaŋ se dza ko nu na həm ba ghaŋ da sən gwaɗ ŋgana wa. Lala dze ŋgane daŋ həmba haŋ da sən gwaɗuwa na kona ine maga haŋ na gu da kor mahay na haaa na dze gina, ne da mog tsi, susi ŋ ghogha, sosi vogh-ŋ-ghogha, p hap ha ɗi da na da si dza, da mog ya haa ŋ nde-ŋ nde amma haka todz ta-ta wa, ma tof ka t'ŋguɗufuŋ huɗe, ta vəla ta ta ka gaɗa ɗughwana kor ka nda naghaŋe, haga taf ta ka cuhura ta ka, kwara taŋ ka ɗughwana, kwara taŋ ka man kwa. Awa zlava ɗab mankwa awa maga ɗughwana, to hahaŋ da mog t'ya ma hahaŋ da mog t'ina ya wa ma ha haŋ da kor taya nda ma-ma ha haŋ da badzuk vaya wa, amma ŋ ŋguɗufuŋ huɗe da mog ka, ko nu haɗeka se dza, ko nu həɗeka se nwala-nwala, ko nu həɗeka se maskale ko nu həɗika se uda ndu nda gra Keghe da nagha ta na ghaŋi, na səkwagha ka kəɗi, da vəla laŋ grahagh kəeɗi da-da dad-dah-ah-da səkwagha ka kəɗi kwa? <hesitation> Ha? <hesitation> Gra muŋ na skwagha, eh hankal ka kun nde tse, hankal kakun nde tse, kada k' kada ləmi ne, ne ɗughwa nuka lemi ɗughwan ba lema wa, ko avəla dadamuŋ na ɗughwan ba ləem wa, we da kəlana ta tundi, we da kor na unde nda ka ŋde t'ləem ka, tu ləema ka na na kowa ta zləwina ha t'ləema ka na mihah t'zlwiŋa ha, uzhin ha ta zlwiŋa ha, gra hah ta zlwiŋa ha, ne ɗughwa nu kini, se fa nauɗutun huɗi fatal ŋguɗufun huɗ na, da zəl zuɗuka duniya, ko tabga sləne mog ka, se faka ŋguɗuf uŋ huɗi, ŋ ləeme da ləem ka nda la gula-gula, ha ka da sən zuɗukin wa, alla gula-gula tuŋ t'zhur haŋ t'ndzukaghni zhur haŋ ina mog kəni mmm aghdiya tabga slənana, we nda hankali we kol nda hankali, sasəna haŋe, we nda makon ɗughwana we kol nda makon ɗughgwana, sasənə haŋe, se fakun hankal se-se se-se faka makon ɗughwana tsuhuraka nda und dughwana ŋ cacuhuraka nɗa und ɗughwana na, guda ko ine t'ko ine t'vəla ko ofise da vəlel məna na? Ha awuŋ vəla t'maŋ vaya eh ɗughwana hankaline eh ɗughwana ndzuki ne eh ɗughwana tof ŋguɗufun huɗ kada-kada, ɗughwana makoni ne, gu da vəla na ta mola, eh gu da zlava ta mol alla ləema na kaya məna, kah məna na, lala k'gula eh, amm ŋ leme t'ləema ka und dzuta ka ndzəɗa ha nda yuka ləema ya

Eh fuŋ ŋguɗufuŋ huɗ na na netse kələef t’ und ha da t’ haya ha darla dadamuŋ ma na fə ŋgunɗufuŋ huɗe t’ təkəla nata ɗughwana haka tof ŋgudufuŋ huɗu na kə dada muŋ ma ha da ɗawa natu ne ɗaŋwa dadamuŋ haka tof ŋgudufuŋ huɗi, ne ɗaŋ wini ha ɗaŋwini wa dada kol tof ŋguɗufuŋ huɗu na hana da dzahr da muviu na ne ɗaŋwa dada muŋ ndetse kag dadamun na dada tof ŋguɗufuŋ haɗ na netse dada undi ni eh na netsa unda dadamuŋ, eh dada dada tof ŋguɗu fuŋ huɗ na magaɗal vaya ndzaka na magaɗal vaya ndzaka kag dadamuŋ na grəta dzila und na na dow yo netse unda netse unda na dza netse unda kag netse na <hesitation> ka kagh na səna bəl wa na ina maga na tal na zhera ɗata va kyər ta ɓala wurna na-t-na-na-na ŋgala na nana oh ŋgala na nana, daɗa na nana maskale, ha daŋwah wa ha ha ɗaŋwa ha wi, to ŋ sassa dada tsatsəɗa da vla dada muŋ na kaghe gula gula ta raŋ to vay a ndzuka se fal ŋguɗufuŋ huɗi, a fafal ŋguɗufuŋ huɗ na da dzovəl ndzoka ɗughwana nana gu uzhina muwa na kam ka kwara taŋ təl gwaɗa na ka fə haŋ ŋguɗufuŋ huɗe ne nguɗufuŋ huɗ na nde ɗughwana eh uzhinha na <hesitation> hal dzov t’ gwaɗ na haɗ-haɗ na ka kwarataŋ tal t kun na ka yəbkəft yəba tafa kun irin gwaɗ na mahghan mahaŋe ŋ yibata yibakun gwaɗ na mahaŋ na dzaha daŋ mahghaŋ mahaŋa da f ghaŋ ŋguɗufuŋ huɗe ko ŋ toba graha ta ghaŋe ko arəla melha ha haŋ da mog bərwa ndz wa, da tsuhura haŋ ɗughwana avla melha ko labla haŋ da mog dzaŋga nasara da dzow da tsuhura haŋ nda graha tahaŋ ɗughwana ha haŋ da dzor gwaɗa. Mankwa wa, to vaya gwaɗa <hesitation> fət gwaɗa ŋguɗufuŋ huɗe, na gwada kori na, papəghi kor gwaɗ na na gwaɗa, gwada fə ŋguɗufuŋ huɗ ya, eh na gwaɗa fə ŋguɗufuŋ huɗ ya papəghi kor ta na gwaɗ na na gwaɗa fə ŋguɗugun huɗ ya ko na kəghəɗ-ts-na ŋ tof ka ŋguɗuguŋ huɗ na, ha ka dzaha ŋ dzəra hutaf wa da kəɗa taka ndzuka duniya lapiya ŋ kakəɗa ka ndzuka duniya na lapiya guleŋ vavəra ka da vəla damanuŋ guleŋe kaghe na ka hana kaghune alla gula-gula ahdiya kaghune na da dzor kun ndzoka dəmak ɗughwana ɗa dzov kun cuhura ɗughwana t'faya ha kun da dzor gwaɗa bədza wa, kona sləɗa faya ma na kaghune ga-t-kəma, ghana ka hune da ɗawa tata dadamuŋe, na kaghune guleŋ da dada muŋ da kor na ah ka ghune unda rəha tsacuhura run nda undha ɗughwana ŋ duniya sassa kun dah dəna guleŋe to aghaŋ, aha həga hune awa cuhura awa wuza ɗughwana awa cuhura kone ɗow kune da dzov kune ko ne hahaɗ t'faya ko ne kone haɗ tfaya ah diya duk ma mah ina ɗow ka da dzov ka ha ina kol ka da dzov t'faya wa, na da vəla ɗa ta dadamuŋe ndzuk ɗughwana-ɗugh fu ŋguɗuf na netse ina dughwana ko na ŋ gwaɗa, da ooh-ooh m maƙona, kwara-kwara dadamuŋ ŋgana-ba-bagha dadamuŋ kor gwaɗ t'haŋ gwaɗa fət-ŋguɗuguŋ huɗe fa pa pəgha dadamuŋ tahaŋ gwaɗa fə nguɗufuŋ huɗe fa papəgha dadamuŋ huɗe nesa awa fa ŋgudufuŋ huɗ ɗughwana